أدعم مؤسسات الاطفال المفقودين لأنها تركز على إعاده الأطفال المفقودين إلى أهلهم يعني هدفهم مهم چدا لأنه يوفر الأمن للأسر إلي تعاني من فقدان اطفالهم يعملون على زياده الوعي حول قضيه إختفاء الاطفال كل طفل له الحق في الامان و الحمايه و المساعده في اعاده هؤلاء الاطفال لاهلهم يعني تعتبر مهمه انسانيه كبيره عشان كل چهد في هذا المچال يمكن ان يحدث فرق حقيقي في حيات الكثير من الناس.